Likuadora retako oyeporu ipuere vaera mbae jugo oyeapo pipe, oyeapo pipe mbapaya, pakova oyeapo pipe frutilla jokua peguarako kua tätako ikavi yaiporu ikaviyaeko oyeapo kua mbaepe